أوجات <hesitation> أسمع العصري وأوجات الكلاسيكي والله. بس يعني أفضل العصريه، ليش؟ لأن أحب أتابع الأخبار، مثلا التريندات والأشياء إللي زي كده وبصراحة <hesitation> يوصفون الحال والأغاني، وفي منها يجيبوا ذكريات.